Tu masalah ape pernikahan tu kalau ada betawi nih, kedua belakang pihak ketemu dulu tu ngomong, ngomong kekeluargaan, kekeluargaan nah, pihak laki nih ngomong nih, ini mau ngurusin anak bocah nih, <hesitation> mau istilah kasarnye, mau ngelamar. Nah, pihak perempuan nih diajak ngomong, mau ada nerima tu ngelamar. Nah, tempoh seminggu tuh, ngelamar tu pihak laki, dia ngelamar, datang lah tu ke rumah ceweknya tu, ke rumah perempuan tu, datang dibawa sirup, dua botol, roti, senampan tu, dia bawa parsel, bawa buah, bawa kue-kue, macem-macem kue cucur, kue putu ayu, banyak kue-kue dibawa dia tuh, ngelamar tu. Nah, dia datang tu ke rumah cewek tu. Nah, cewek ditanya, mau enggak nerima lamaran pihak laki nih. Nah, kalau cewek tu perempuan mau nerima, ya udah terima tu lamarannya tu, ditandain tu cincin. Nah, kalau mau pulang tuh udah ngomong gitu jadi, nah, pulang ngelamar cincin tuh tuh tanda jadi, asal-asal pulang tu, nah ngasih duit sembe gtu, tupia ke laki tuh ngasih ke perempuan duit sembe. Nah, udah gtu, pas udah timpun waktunye tuh, nah, dia ini tuh bawa duit tu, bawa duitnya, duit belanja istilahnye tu, dateng lagi gtu, bawa makanan lagi tuh, kuih juga, kuih parcel juga, bawa tempat tidur, bawa lemari, bawa macem-macem deh, bawa rak piring, bawa magicom segalanya tu, bawa komplet, bawa tolet, nah, udah tu, udah terima tu, nah, minggu besoknya tuh, bulannya, nah, kan janji tu ngomong tuh, pernikahan tu tuh, pernikahannya, dateng lagi tu, waktu hari h nnye, nikahan tu, hari-hari nikahannya, dia dateng tuh, bawa makanan lagi banyak lagi tuh, makanan, semuanya bawa tu, sejadah, mukena, spray, springbed, handuk semua, make up semua dibawa, ini namanya betawi, banyak modal nih, kalau anak laki kawin mah. Bawa macam-macam bahwa nih. Nah, udah dia bawa kali ini. Nah, pasang perasaan itu, kalau petasan bunyi itu, darder-darder itu, besan datang itu. Nah, siap siap perempuan itu, pihak perempuan itu. Nah, berbaris itu, lima besan itu. lima besan tu. Di situ ada acara lagi nih. palang pintu betawi. maen silat deh tu, betawi. Jadar jadar itu. maen die berantem tu, berdua. Nah, udah, udah. Ini waktunya udah habis, udah. Nah, duduk deh tuh. Tamu-tamu nih gitu. Udah duduk. Ini. Serah terima itu. Serah terima dari kedua belah pihak serah terima. <hesitation> Ngomong begini, begini. Nah, tuh. Ya, udah deh tuh. Serah terima udah nih. Nah, acara-acara nikah itu. Nah, sebelum nikah itu, kalau petawi itu, manggil guru dulu ngaji itu. Ngaji quran dulu. Dengerin ngaji quran dulu tuh. Habis ngaji tuh, <hesitation> udah ada lagi lima menit tuh. Nah, baru duduk deh tuh. Pengantinnya duduk dibangku nikah. Duduk ke bangku nikah itu. Nikah deh penghulunye.